hart var tekist á um þriðja orkupakkann á Alþingi í dag er umræðan hélt áfram að loknu hléi sem samið var um í vor þingmaður Viðreisnar sagði Miðflokksmenn halda fram sama samhengislausa bullinu og áður stjórnarandstaðan í Bretlandi hefur brugðist harkalega við eftir að Boris Johnson þinghlé fram í miðjan október er aðeins hálfur mánuður verður

Bretar eiga að yfirgefa Evrópusambandið seðlabankinn lækkaði stýrivexti um núll komma tuttugu og fimm prósentustig í dag seðlabankastjóri sér fram á frekari vaxtalækkanir gangi verðbólguspár eftir hagvaxtarhorfur hafa versnað vegna dráttar á endurreisn ferðaþjónustunnar hver Íslendingur losar að meðaltali um sex hundruð og fimmtíu kíló af sorpi á ári sem er hið fjórða mesta í Evrópu umhverfisráðherra segir í skoðun að setja flokkunarskyldu á heimili og fyrirtæki fyrri degi umræðu um þriðja orkupakkann á Alþingi er við það að ljúka umræðan var tekin upp að nýju eftir hlé sem samið var um í vor Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður er á Alþingi var hart tekist á í þingsal í dag já það

í álit sérfræðinga sem komu fyrir nefndina

í dag spurningunni sem var varpað fram hér við upphaf þessarar umræðu um hvers vegna ætti yfir höfuð að samþykkja þetta hefur ekki verið svarað hér er bara framhald á sama samhengislausa bullinu og búið er að vera að flytja í þessu máli frá upphafi ég heyri að ég er enn svo hugleikinn háttvirtum ráðherra að hann treysti sér ekki til þess að svara einni áfram með ég held að það sé

annað en þráhyggju gagnvart mér að sjálfsögðu

við erum öll þar háttvirtur þingmaður þú ert búinn að átta þig á þessu þetta gengur allt út á þig þriðji orkupakkinn þetta er aukaatriði

og við erum öll með þráhyggju út af þér áfram tekist á um málið

var ólíkt umræðunni í vor þingmenn úr öllum flokkum þátt þar á meðal formenn stjórnarflokkanna um að ræða eintal Miðflokksmanna fara yfir um hvað málið snýst umræða um ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer níutíu og þrjú tvö þúsund og sautján um breytingu á fjórða viðauka orku við e e s samninginn sjö hundraðasta sjötugasta og sjöunda mál þingsályktunartillögu utanríkisráðherra eða þriðja orkupakkann er sú lengsta í sögu Alþingis þegar núverandi þingi sem hófst ellefta september var frestað í júní höfðu þingmenn fundað í samtals átta hundruð sextíu og fimm klukkustundir þar af var rætt um orkupakkann í hundrað þrjátíu og átta klukkutíma eða

prósent af

þingmenn Miðflokksins töluðu langmest og oftast hver við annan og umræðan stendur enn pakkinn kom fyrst til umræðu á Alþingi tvö þúsund og tíu þriðji orkupakkinn hefur orðið eitt af umdeildustu málum síðustu ára hagsmunasamtökin orkan okkar söfnuðu

þrettán þúsund fimm hundruð undirskriftum gegn honum í sumar hóf hluti Sjálfstæðismanna sams konar söfnun en ætlar ekki að skila undirskriftum fyrir atkvæðagreiðsluna annan september þriðji orkupakkinn var afgreiddur úr Evrópuþinginu árið tvö þúsund og níu með honum á að tryggja frjálsa samkeppni á markaði Evrópusambandsins með raforku og gas

er eina landið sem á eftir að samþykkja hann en hann getur ekki tekið gildi nema öll ríki hafi veitt samþykki sitt öll EFTA ríkin geta sótt um undanþágur og

fengið nokkrar meðal annars þarf

ekki að breyta eignarhaldi á Landsneti ákvæði um jarðgas eiga ekki við hér stjórnvöld fullyrða að ekki megi leggja hingað sæstreng nema með samþykki Alþingis mikill fjöldi sérfræðinga hefur verið dreginn fram til að greina áhrif og afleiðingar þess að samþykkja orkupakkann og þeir hafa ekki síður ólíkar skoðanir felur þessi þriðji orkupakki

ég býst við að maður verði að svara þeirri spurningu játandi ríkisvaldið er að einhverju leyti framselt til alþjóðlegra stofnana ef einhver ætlar að fara að leggja sæstreng í trássi við vilja íslenskra stjórnvalda þá er það hreinlega

fer vandlega yfir það að e e s samningurinn gildir um raforkumál hér á landi hvers vegna erum við þá að samþykkja þennan orkupakka og veikja þar með varnir okkar í hugsanlegum samningsbrotamálum sem verða höfðuð gegn okkur

ég sé ef menn eru komnir á þann stað að þeir eru

að fullyrða að íslenska ríkið verði dæmt skaðabótaskylt vegna synjunar fyrirtækis sem vill leggja sæstreng þá held ég að þetta sé orðin hrein hrein lögfræðileg vísindaskáldsaga þó að umræðan sé gagnleg um málefni sem snúa að orkustefnu Íslands og mjög mikilvæg mál þá er þriðji orkupakkinn einfaldlega ekki um atriði eins og yfirráð yfir auðlindinni eða lagningu sæstrengs

hvað þeim fyndist um umræðuna

var því algjörlega ósammála það er áhugavert að frá þeim sem

mest hefur ekkert nýtt komið fram en ég tel mikilvægt að við ræðum þessi mál í stærra samhengi meira þá er ég að vísa sérstaklega í orkumálin því

í vor ég er þeirrar skoðunar eins og ég var hér fyrr í sumar að þetta mál er auðvitað fullrætt og fullreifað

að breyta hér afstöðu fólks ég var nú að vonast til þess að einhverjir stjórnarliðar væru búnir að

málið og ekki ekki vissir um að það borgaði sig að klára þetta það hefur enginn slíkur komið enn þá

með neinar nýjar upplýsingar síðan í vor það er furðulegt það virðist hafa verið gefin út línan

segja ekkert nýtt í málinu en svo sjáum við allt sem hefur verið að koma í ljós í sumar virkilega yfirgripsmikil

okkar og svo atburðir hér á landi og erlendis og sá stærsti kannski

þegar Evrópusambandið

staðfesti áhyggjur okkar þarna vísaði Sigmundur Davíð til þess að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur stefnt Belgíu fyrir Evrópudómstólnum

takist að girða fyrir að slíkt

á Alþingi á morgun

klukkan hálf ellefu í fyrramálið og standa til klukkan átta annað kvöld

en kveðjum héðan í bili stjórnarandstaðan í Bretlandi sakar Boris Johnson forsætisráðherra um að grafa undan lýðræðinu með því að framlengja hlé á störfum fram í miðjan október

ríkisstjórnina orðrómur um áform Johnsons um að lengja þinghléð eða

hafa verið á kreiki í talsverðan tíma en formleg tilkynning barst í bréfi forsætisráðherrans til þingmanna í morgun þingið kemur saman á þriðjudag

en síðar í vikunni verður því slitið fram til fjórtánda október þá er hálfur mánuður þar til ráðgert er sem er nákvæmlega það sem stjórnarandstæðingar vilja hindra og þeir spöruðu ekki stóru orðin í dag fyrst með yfirlýsingum á samfélagsmiðlum og svo í viðtölum stjórnarandstaðan hefur þegar komið sér saman um aðgerðir þegar þingið

Johnson hafnar því hins vegar að hann sé að koma í veg fyrir umræður og tækifæri þingmanna til að hafa áhrif á gang mála umræður og tækifæri þingmanna til að hafa áhrif á gang mála

í dag og eru nú þrjú og hálft prósent samdráttur er að mati bankans aðeins minni en spáð var einkum vegna meiri einkaneyslu hagvaxtarhorfur fyrir næsta ár hafi hins vegar versnað og útlit fyrir að það taki ferðaþjónustu lengri tíma að rétta úr kútnum eftir áföll ársins sem stendur sé ekki nóg framboð af flugsætum og töfin á því að Icelandair geti tekið

sínar í notkun

mestu um

ná sér á strik seðlabankastjóri segir verðbólguhorfur góðar sem gæti leitt til frekari vaxtalækkunar meiri samdrátt í ferðaþjónustu á sama tíma hefur verðbólga verið að ganga niður

síðasta vetri lækkun á gengi krónunnar og hækkun launa það kom fram í verðbólgu að einhverju leyti en við erum að sjá það ganga niður og svona allt í allt virðist hagkerfið vera að bregðast mjög vel við mörg heilbrigð merki sem við sjáum

aðeins þrjár þjóðir í Evrópu losa meira af sorpi að meðaltali á hvern íbúa en Íslendingar umhverfisráðherra segir þetta neysluvandamál og hyggst setja takmarkanir á úrgangslosun Evrópusambandsins hefur gefið út nýjar tölur um losun úrgangs í Evrópu tölur frá árinu tvö þúsund og sautján sýna að Ísland er í fjórða sæti með sex hundruð fimmtíu og sex kíló á hvern íbúa við vitum það alveg að úrgangurinn

tvö þúsund og átta þegar við náðum okkar hæstu hæðum og hann hefur svo heimilin geri nú betur en áður frá árinu nítján hundruð og níutíu hefur sífellt minni úrgangur farið til urðunar og meiri til endurvinnslu fyrirtæki og stofnanir geta gert betur

við þurfum að gera betur og fyrirtæki þurfa að flokka betur

umhverfisráðherra segir að taka þurfi á þessu ég er með í skoðun núna að setja á hreinlega

og fyrirtæki til að flokka og mér finnst alveg kominn tími til áhersla sé lögð á að takmarka urðun sem mest þar erum við núna að stíga

stór og mikilvæg skref að setja á svokallaðan

að gera það dýrara að urða og við viljum síst

vera að urða

það veldur mestri mengun og með því gerum við

endurvinnslu

samkeppnishæfari fyrirtæki beri mikla ábyrgð í framleiðsluferlinu en allir þurfi að leggja sitt af mörkum þetta er í grunninn neysluvandamál

að neyta betur og við þurfum að neyta minna kona var skotin til bana í Stokkhólmi í nótt tveimur dögum eftir að önnur kona var myrt í Malmö innanríkisráðherra Svíþjóðar segist skilja vel að fólk sé órólegt vegna og heitir því að styrkja löggæslu í landinu enn frekar

lögreglan í Stokkhólmi fékk tilkynningu eftir miðnætti um skotárás í hverfinu í norðvesturhluta borgarinnar ung kona sem sögð er átján ára gömul lést af sárum sínum á sjúkrahúsi í morgun lögreglan leitar nú tveggja manna sem taldir eru bera ábyrgð á árásinni þá leitar lögreglan í Malmö enn manns sem skaut unga konu á förnum vegi um miðjan dag á mánudag þegar hún hélt á tveggja mánaða barni sínu bara í Stokkhólmi hafa tólf verið skotin til bana

segir að meðal úrræða sé að styrkja lögregluna í Svíþjóð til muna sorpurðun á Glerárdal lagðist af árið tvö þúsund og ellefu og er allt sorp á Eyjafjarðarsvæðinu flutt í Vestur Húnavatnssýslu til urðunar þangað hefur efnum úr holræsum einnig verið ekið en á því verður nú breyting bæjaryfirvöld hafa ákveðið að koma efnunum fyrir á Glerárdal til endurvinnslu fyrirtækið Icelandic

býður upp á snjósleðaferðir steinsnar frá

og eigandinn er afar ósáttur hérna á svæðinu niður frá sem er nú svona mitt æfingasvæði á veturna er verið að girða af svæði og þar á að grafa holur og nú á að fara að senda alla hingað upp eftir til þess að losa forseti bæjarstjórnar á Akureyri segir staðinn henta vel til losunar og telur að hann muni ekki trufla

á svæðinu hinn kosturinn er að keyra þetta vestur um hundrað og fimmtíu kílómetra sem getur ekki talist umhverfisvænn og samræmist ekki okkar umhverfisstefnu þannig að við erum að finna grænar lausnir í þessu sem öðru við munum ganga frá þessu

þetta er allt undir eftirliti heilbrigðiseftirlitsins þannig að þessi staður er ekkert verri eða betri en annar en Sigurður er ósammála og segist ekki munu sætta sig við þetta hann sé tilbúinn að fara í hart gegn Akureyrarbæ þetta tekið það á mig að í gærkvöldi var

ég veit það ekki ég kannski fer eitthvað kvöldið hérna niður eftir og dreg upp alla staurana kannski kallað á lögguna út af því ég veit það ekki sænski umhverfisverndarsinninn Greta

kom til New York nú á sjötta tímanum í kvöld á býsna langt ferðalag að baki en hún ýtti úr vör í á Englandi fyrir fimmtán dögum hún vildi ekki fljúga á áfangastað vegna mengunar frá flugvélum skútan sem hefur ferjað hana yfir hafið er knúin sólarrafhlöðum og sérstakri túrbínu sem framleiðir rafmagn með vistvænum hætti í New York ætlar Thunberg að ávarpa bæjarhátíð Mosfellsbæjar í túninu heima er haldin síðustu helgina í ágúst ár hvert hljómsveitin góss ætlar að hefja hátíðina í ár með og gott að koma aftur

áhugavert að spila úti í Þórsmörk

á morgun en annars hægari vindur skýjað um allt land og dálítil væta með köflum hiti fimm til fjórtán stig hlýjast

fer nánar yfir horfurnar

morgun fyrirliðinn segir tilhlökkun í hópnum að hefja leiðina á EM það skiptust á skin og skúrir hjá helstu heims á síðasta

og fornfræg ensk fótboltalið rata í fjárhagslegar ógöngur á meðan úrvalsdeildin makar krókinn sem aldrei fyrr hart var tekist á um þriðja orkupakkann á Alþingi í dag er umræðan hélt áfram að loknu hléi

sem samið var um í vor þingmaður Viðreisnar sagði Miðflokksmenn halda

sama samhengislausa bullinu og áður stjórnarandstaðan í Bretlandi hefur brugðist harkalega við eftir að Boris Johnson forsætisráðherra ákvað að framlengja þinghlé fram í miðjan október er aðeins hálfur mánuður verður

Bretar eiga að yfirgefa Evrópusambandið seðlabankinn lækkaði stýrivexti um núll komma tuttugu og

fimm prósentustig í dag seðlabankastjóri sér fram á frekari vaxtalækkanir gangi verðbólguspár eftir hagvaxtarhorfur hafa versnað vegna dráttar á endurreisn ferðaþjónustunnar hver Íslendingur losar að meðaltali um sex hundruð og fimmtíu kíló af sorpi á ári sem er hið fjórða mesta í Evrópu umhverfisráðherra segir í skoðun að setja þessum fréttatíma er lokið og